أختار الرز واللحم، الرز هو الأساس في أي وجبة تقريباً يقدر الواحد يعيش عليه فترة طويلة بدون ما يمل، واللحم واللحم سواء كان دجاج أو لحم أحمر مغذي ويعطي طاقة غير كذا هالنوعين من الطعام يتناسبون مع بعضهم بشكل ممتاز، وتقدر تطبخهم بطرق مختلفة وما تمل منهم.